Hainao foana ny mampifaly anà na rehefa malahelo aza aho. Tsy haiko fa rehefa eo enao a, na ny fisianao sy ny fijoroanao fotsiny ary dia mamerina indray ny tsiky eny amin'ny tarehako. Tena soa fa teo enao. Androany aho zao a, raha tsy tonga teo enao de nitomany teto foana aho. Fa tonga enao de nitsiky aho, na ao anatin'ny alahelo tena mafy indrindra ary dia ny fahitana anao sy ny tsikitsikinao de efa mampisinda indray ny alahelo rehetra ato anatiko.